﻿Ebizina eby’ediini, twiina ebizina ebikuba birugire omubakatoriki, twiina, eby'abadvent, twiina nebyabarokore naaba protestant. Itwe ebizina ebi tuba nitubikozesa obu tuba nitu, nitu nituheereza mukama ekitiinisa nitukimugaruurra ekitiinisa. Twi- twiina ebizina binu ebyokuzina mukasumi ako, nabinu ebyokuzina mpora nimusembrera. <hesitation>